मौलिक् प्र गौनि मलिक्, <hesitation> गौनि एपेक्सेन् क। <hesitation> खतिअ उपेन, बए सए त्सद उकिदिन ननए, गौनि कोरोग <hesitation> बिलिर् हन ननए। <hesitation> भए <hesitation> मलिक् न खतिअ उपेन ननए, मेगोन् त्स मेगोन् कोन्तेक् कल्। भए कोन्तेक् देख नन, बए <hesitation> गौनि फिन ननि मलिक् निस हुन्दुन। न बिफुर् बएति गौनि एपेक्सेन् तसो कलम। मुवे प्र, <hesitation> बए बि मौजि प्र <hesitation> जि गौनि मलिक मुजन्गुन बिसेले। <hesitation> खतिअ उपेन बएत इए, मलिजि हुन्दुप इए, मलिजि तप इए। <hesitation> भिफुर् बए देख उसनि एपेक्सेन् तसो कलम।